Taa kimmähe olõnõs tuust eksperimendist, <hesitation> teedäq eksperimente om jo ka inemiisi pääl tettüq ja ei olõq midägi halba tuust saanuq. Ja umbõ pall'o asjo, midä om varrampa eläjide pääl testit, ummaq nüüd pästnüq umbõlõ suurõh hulgah kas inemiisi vai eläjide elle. Nii, et <hesitation> näq ummaq kimmähe vajaliguq as'aq.